<hesitation> a ɔtse dɛm a mehu bi da paa yɛ dɛ obi yar <noise> na nyimpa nara nkorɔfo nnhyɛ da nnkyerɛ no ɔdɔ na ne nyanko tse dɛ ɔyar no onndzidzii no osi m' paenpaenpaen ne fie kwan war naaso otum tɔɔ "fruits" ɔdze brɛɛ nyanko n' na ɔdze edziban ka no ho dɛ ɔngye ndzi. Dɛm adze n' yɛ adze bi a <hesitation> muhu dɛ ɔyɛ me fɛw ɔnnyɛ adze a <hesitation> sika kɛse bia kɔ m' dze naaso ɔma muhu dɛ ah! Nyimpa no ɔwɔ ɔdɔ mapa mma ne nyɛnko.